He hale hōʻola kaʻa ke kaʻa lawe maʻi. He kōkua kēia kaʻa lawe maʻi no ka mea wikiwiki lākou hiki ke hele i kahi e ʻeha ai ke kanaka. ʻAʻale pono e halihali i ke kanaka, hele mai ke kōkua, ke kahu maʻi paha kēlā ʻano mea.